<hesitation> ore' ya kune mangase mamey pe paka' <hesitation> cap tangan, cap tangan te mamake lima. Ya' sualey wi' mamepei mamake lima tera mamake mesin <hesitation> limaku one, oneren kekuatan one ren <hesitation> jadi ya' mamake lima pona pona ya' <hesitation> mangala <hesitation> naumobohe ore' mopaka te <hesitation> pinapake wo ya' mo morupa su ember hu ya' rupan sabong haa te to ore' sabong <hesitation> sua'ne mamete pamake u mamepe, he mamepe paka' nah ute ya' mamake lima, ya' mo kuca, mo kuca mamake lima ya' jadi di paka' paka'ku tera <hesitation> tera pakusa su mesin tera'ne tera'ne ya' tera mamake mesin, ya' wi mamake lima. te to. Anaku kung kune <hesitation> mbilele rapae <hesitation> mesin paka' ya' kuntow <hesitation> limaku matoha-toha sren ate ya' kunesi anaku, anaku mama ti ore' one kupang rapa mabilile <hesitation> mesin paka' kune ya' tera ne limaku matohasren <hesitation> lima meken pakusa kusa mamalir pakusa kusa ngomasaki ten <hesitation> matohas ren paka' ore' ya' mamake manguras mamepe mamake lima, one kepuasan sia, one kepuasan ma bersih ma bersih taluas ore' mamake lima ngotera' mamarcaya itu mamake mesin paka' te haa ore' sia te mamake mamepe mamake lima. ton ya' pandung pi pi pomanku si anaku menkumu ento tu mambili mambili <hesitation> mesin paka' ore' ya' tera ma tera perlu mesin paka' <hesitation> limaku matoha toha sren na te tu. <hesitation> pomenku si anak, anaku anaku.